Mamlakatimizdagi odamlar-ning ko'pchiligi boks bilan shug'ullanishni yaxshi ko'rishadi, chunki hozirgi kunda boks juda ham rivojlangan bo'lib ko'p yutuqlarni olib kelmoqda.